ଜଦ ଭୀ କିଛୀ ନହୀଂ ଜହାଁ ଅଚ୍ଛୀ ତା ଆଚ୍ଛୋ ଖେଚ୍ଚୋଡୀ ମନେଵା। ଖେଚ୍ଚୋଡୀ ବହୁତ କମ ସମଯର ହୋ ଜାଏ, ବହୁତ ଟେସ୍ଟୀ ଭୀ ହୋ ଇତାଈ। ଜବ ପଡେଗୀ ପାଂଚୋ ହୋନା, ଉଠେ ଆମା ଖରେ ଜାତୀ ପା, ତୀଲ ଜାନା, ତୀଲ ଜାନା ମିଶୀ କରୀ ଖାଈ ଦବା। ଅଗର ମୁଝେ ଚାଟ ପାଡେ କରୂ, ଦୋକାର ନୋର କେନୀ ଗଯାନୀ ତକ ମିଶୀ କରୀ ଖାଈ ଦବା।